Raha tsy teo angamba ianao efa ela aho no <laughs> tsy teto intsony. Dia <hesitation> isaorako be dia be ianao tsy nanary ahy tamin'ny sarotra fa teo foana an, na misy ary ny ataoko hoe adiady kelintsika indraindray. Izaho koa mafy loha rahateo. Dia tiako ho fantatrao hoe tiako be ianao an, dia enga anie mba tsy tsy hisy sampona hanjo antsika fa hiaraka eny foana.